Leydi Nezalan e wodi fewdum e ndiyam topol e lewru agusta, nder hitande goo, yandegoo un heba bone ndiyam ilan.